Igny da mety sarosarotry avao sa hoa, la olo magnenty Mickaël Scofield amin'ny prison break igny mety managny inspiration an'izay fa la iaho mety hoe hagnohatry itabataba hoe vonzeo vonzeo o,fa mety sy hisy haheno da mandigny, mandigny gn' anjara amingneo moa zany la hoe misy raha afaky izosoako da mitady fomba hizosoako avao iaho, mitady varavara kely na lavaky kidikidy da afaky omby ana.